هاي السيارة كلش مليحة لا عطلات لاتواجه مشاكل من عندا توديك تجيبك بس تبدلها دهن وتحطلى بانزين وتخلي ماي للماسحات ووو. انا صاغلي سني عليها ما فد يوم غحتو للصناعة او غحتو ل اي مصلح بل المنطقة.